<hesitation> هل نفضل نقضي حياتي كطفلة أو كشابة بالغة؟ <hesitation> الحق يعني نفضل إني نقضي جياتي كشابة بالغة <hesitation> أفضل <hesitation> يعني مرحلة الشباب مرحلة <hesitation> حلوة جدا فيها تجارب و وقرارات يعني ممكن إنك تتخذها تحدد <hesitation> حياتك، كيف ماشية وهيكي علي عكس الطفولة يعني للعب فقط هيكي نشوفه.